Gne tombokiny igny ka e minday an'azy milefa satria da mbola mipetraky agnatin'ny ala indreo misy amboa ohatry misy biby dia magnaraky andreo da igny tombokiny igny mantajaky be minday an'azy milefa misaotesaoty mandeha milefa.